Bo nana bela ichugma ti yag nap izuma skaler yag o tib zën skaler yag lëꞌ stib tsëp lo skaler ic̲h̲ugu be como nana yu skaler giꞌb nap nonga zu skaler giꞌb nap zulama ic̲h̲ugma lo yag o yuka skaler semënd nap këka skaler semënd nap tsëpma ga dzix̱oꞌbma axta gik yu gia o tsëpgama bela kë siala dzix̱oꞌbma axta gikga.